ماني مهتم بالزراعة ومانا مجال تخصصي ولا مجال دراستي ما بعرف عنها أي شيء، لكن لو أني اضطريت لو أنها لا قدر الله يعني كنت أبي أزرع لي شيء أعتقد أنه <hesitation> بزرع الخضروات الأساسية الفواكه الأساسية، لكن كيف؟ الله اعلم، ما بعرف كيف أزرعها.